Inze ndamala kulitire, ndatula ku mihinzili, nekola biashara mbalimbali, kidogo kidogo tu yakukuzya zingutsa nenda mavuyu ne kumiaka kumi chizaa hambeli yahala, nekombanga kumiaka kumi vana va vosi vave vanyola etsikari kandi vandi vave vanyola etsinyumba tsyavo ni vamenya na vasanza vavo nomba na vakhasi vavo vulahi vwene, ne inze khadarajia nyasaye na ayanza yakonye mgumda gwa nime matuma, nendi ukutsia kundi, tsindi suva yira ko enyole dzyo kulia dzi, dzia kulia kuyora, maa kandi yakonye, ndoleku, nomba nyela kukulako kaduka kanenne, <hesitation> pickup ya kuchendidzako biashaya vyanjakira ko, zingulu, zingulu tsiachachire khuuwa mumbili, nyola kuchenda khuvilenje dawe, khandi mudoga nemba nagwo, nyela kusubblia vindu vyanjo, mu, mube, <hesitation> biashara mutsitown mbalimbali, kira kuvetsaa kwakanyungula najenda vulahi vwene, nengaluka hengo nirachonyi dav, kwakamanoyo namna hio kandi, mudoga kwenoko ni kutila biashara vyenevye khe ndakhakula, nyela khuhula matati kandi ne nda kunjira, kukunga vandu ne kunderra zisendi hango ne nindla tidiku iyanje iyo kukutsa, kesa kukutsa, kira nyasaye niye wamanya lidiku iyo kukuza. Ne yamba miaka chindi khandi mbe nenzilila khutulila, nekhonyana nende vandu vandi vosi nembugali.